افضل طريقة لانهاء يومي اني اخذ وقت عشان استرخي، سواء ان انا شاهدت فيلم او اقرا كتاب او اقرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان احب ان انا اتذكر هل انا في يومي جرحت شخص او اذيت شخص؟ عشان ما احب احد يكون حامل علي شيء.